<noise> A Bangladesy any zany da tena ahitana an'izao tsaray hoe mousson izao. Io da miteraky toetr'andro trôpikaly agnaminy any. Fa misy ora be avao koa agnany lafa fahavaratsy da lafa ririny kosa ny agny da misy ririny malefaky. <noise>